Ndiaa nuun ya'a ya'a lu'uliu ya'a kui'iñi ya'a ya'a guajillo ya'a kuaan ya'a kueé ya'a chiidiuu ya'a ya'a yiixi ya'a kuiini ya'a lu'uliu.